Non no un resirta ɓikkol lekkol e nder inji defirde ko wiyeete oven, ta laɓɓini ɓikkol lekkol maa sai ngata e nder oven ɗan yaari mitaaaje tammere goo sai nyifai ke keyni.